Kua jaenungavi, orereta mbaetɨ jevae rogua jare roñovatu, ore jevae roeka oreyeɨpe ɨakape, jare rouvaera aramoete, mbaetɨ roñovatu ɨma tiempo, erei roñovatuta yave romboembosɨ, romboyɨ jare royapo sariki, jukurai ondura vaera ɨma, erei mbaetɨ roñono conservadora rupi, mbaeti roñono